هاذي أبدا صراتلي ليا انا، لكن على الأرجح <hesitation> يكون عندك تاويل، <hesitation> هداك <hesitation> تنحي قاع البراغي تاع العجله، <hesitation> تفتحهم، تنحيهم، وتبدلها، هدا ماكان.